نفضل <hesitation> نتفرج فيلم وحدي خاطر في الأخير السينما <hesitation> تجربه تنجم تتمتع بيها وحدك أما الغداء <hesitation> فيه لذة إنك تشارك الناس وتجرب الأكل معاهم، مع العايله مثلا ولا مع الأصدقاء تحس بمتعة الأكل في الوقت هذاكا، تحس بلذة الطعام كيما كان يكون.